Zaane don geera don woittina nokkure amin ngam don woitina dum masin, don wada dum hoosa hakkilo mabbe dasa hakkilo himbe waroobe himbe egaa feere ma to andi woodi kobe warata be laara boddum be waran.